اكتر رياضه بعرف العبها بإتقان هي السله لأن هي انا بحس السله لاني بحس السله هي يعني ااا لسا مدربه عليها من قريب ف لسا فاهمه فيها كل حاجه لاكن كره القدم كان بقالي كتير اوي ما مرستهاش ف تقريباً نسيت اول حركات اااا لاكن أكتر حاجه بلاقي نفسي فيها هي السله